<hesitation> niruye'ra chi paam sa p'ajik' cosa wula ro'na re' taqee' narilacha ro'na pues chi paam re' reh chikowona juntz'ip reh wula mood niqak'uxum.